<hesitation> Nisy namako zay oh, nanangno fampakaram-bady, ah zeigny malô, tena nampagniry satria, tamizay fotôagna tsaroako tsara be mitsy, le fotôagna voahaja oe amin'izao homagna, dia voahaja tsara iny, dia lay vahiny kôao hafapô tsara, de le zay nagnatriky kôa tegna le mamp- mbô mampite hagnano zeigny eh, mbô mapite hangnano ilay izy, satria tamin'izay itagnao fa tegna oe nisy ilay fifankatiavana tamijareo rôa le nampiseho fampakaram-bady eh, le nagnano fampakaram-bady eh.